ମୁ ଗଟେ ସପ୍ତାରେ କୌନ କୌନ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଏ ଔର କିତ୍ତେ ଵେ ଖାଏ ତହାଂ ଆପଡୋଂ। କୋ ମୁ କହୂଁ ଜୀ ସ୍ନାକ୍ସ ମାନଗ ମଧ୍ଯରେ ମୁ ପ୍ରଥମେ ଚୀପ୍ସ ଖାଏ ବୀସକୂଟ ଖାଏ। ଔର ଛଣା ଛଣୀ ମଧ୍ଯୋଂ ଖାଏ ଜେହେ ତୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଅମୋ ଦେହୋ ପାଇଂ ହାନୀ କରୋ କୋ। ସେଥୀ ପାଯା କୂ କୌମ କ୍ଵାଂଟିଟୀର ଖାଏଵା ନିହାଂତୀ ଜରୂରୀ ଜଦୀ ମୁ ଚୀପ୍ସ। ଖାରଣ କରୂଚୀ ତହାଲେ ପୋକେଟ ଜଦୀ ବୀସକୂଟ ଖାରଣ କରୂଚୀ ତହାଲେ। ପୋକେଟ ମୁ ଖାଏ ଜଦୀ ମୁ ଚୌନା ଚୌନୀ ଖାରଣ କରୂଚୀ ତହାଲେ ମୁ ପାସ୍ଟର। ଉଚ୍ଛାଟା ବଡା କିମାସିଂଗଡା କୁଟେ ସପ୍ତାରେ ଖାରଣ କରୀ।